So jemma wadi e do guleeki e jiffo haa digiri salsios nogas, amma ni non dun dangantaake e dungu, iyende ko ceedu e nder hitande. Malla so guleli e dari sanne yaraay digiri nogas e goo.